Mi ra wa sa aru su ro kol ghan ma rusu onu ema pha yoor onu abuan arusu ku na omogh arusu pho ologhi oyu mi ka betenu nu ni mi aki dighi mi akio arusu pho ma rako ghabo mira koghani iraar oduom mo opo pho ro duomfha bo iraar oduoni mo opo pho mem di eten obo ki pheeri iyoor b/kws ni ro lomami omogh ro niin obumoony ku nyidipho ro niin obumoony ku nyidipho yoor mo man inya abidi yoor ro kwghen nyidipho odiiny oduam mo opo pho ki yoor otu ku mi tu asal mi nrusi aruju aniyidipho amogh ropho amogh isaar ku mi atu asal mi sighe alogh loor <hesitation> iiyar di eyaghagha mi asal bo iduopho mi aal mi ro sal aropho phi ipe pho ebuaghu emineen mi amigh loor mi asun ikpopho ikpopho mi asighiogh mi mo sun ikopho osighiogh ku mi aski asu <hesitation> osanm ami mi aki akponinian mi mo kponi niam pho mi asighe mum alogh alogh pa agugh pho ni mo sighe mem ologh pa gugh pho mi apophe gugh pho adepheri mi esi ghe arusu pho mi aaku mi ro sighi arusu pho ro ooku mi ra saghan ku atol mi ra saghan arusu ami ku mi atol mi r/atol ghan idi pgo bin ka depheri mi atol <hesitation> mem di ra logh pa agugh pho mi ka tol ku mi agbi ologh ipe aguugh pho Odi mo phul enuu mi asughu ron mi asighe asagharan esi ku mi abile aatool isaar ledi esoor ude pho ku mi akuo alogh pa aghuugh pho mi ade heri mi sighe mu mo mi ka saam ikpo ale dia-adiphe eeni amem osaam ikpo ennle ku ri beraan ghan imi ikpo ale ke maar etobhotobho mi arusu pho na abile aghi agho <hesitation> iiga iiga mi like ghan iberaan ghan imi osaam iiga mi asam iiga mia abuni ghia inan iigha ragh inah emoom enah mira ba ghan enah pho ku ubuur mi ra ba ghan mi abuni ghi inah ipe pho mi akpury ikpoale iphen pho mi asagharam mi kum omoom oobian omoom oobian pho ka kaar azegh iboom moghom enyenum aroopho bin mi anwiiy iduon obem mo onwiiy onwiiy onwiiy onyenum omoom oobian mi esagharan mi asighe <hesitation> iaar ipe pho oonio araar ipe ko dighi pa pho mi adoghodi aparion inah phomi alogh mi asighe iiga pho mi alogh odi mo phul odi mo phul amum mo ra kaar ka mineen o b/kos iduon mi ra saam bo ikpo ale pho ipe pho mira wa ma arusu pha mi amaar otoshotobho mum ra <hesitation> arusu ikpo ale pho ku maar uberaam ghan imi mum ra mineen iboom bia mi ma ru asughuron Aminan ni ku okar omineen iboom obem mo akaran kar arusu pho ku agharaghar pho imi rꞌibeeran ghan amar atobo tobo bin mi ma sughuro ono sughuron osare bia mi ma no isegheoye segbagba anyina esighiogh era mi apoonyi ila bidi anyo ghi uwe lodi pighagba ootologh osereghi bon ipe ku edien di beeraan imi agey imi ru phor ghon ohle ro mi le le ghan to to obo amem oben mu rosa ghan totrobo adio totrobo adio ku risa ipe ku edi mu amwogh ogha. Aph aani.